Ek bar ki baat hai brajbhumi chhote se gaon mein panch dost rahte hain Raju, Sonu, Golu, Pari aur Naina yah sabhi bachpan se hi bahut hi karibi dost the. Unko har din sath mein khelna masti karna aur nai nai chijen khojna hui hota tha lekin inki sabse badi khwahish thi ki vah dusre brahmand ka dwar khoj payen. Taki ve vahan ki anokhi duniya aur rahsyamay jeevon se mil sake. Adbhut khoj ek din Raju aur uske dosto ne gav ke pas ek purani khandhar ho chuki mandir ke bare mein suna. Wahan mandir bahut purana tha aur gaon wale kahate the ki vahan ek rahsyama pustak rakhi hai jo kisi ko bhi dusri duniya ke dwara tak pahunch pahunchane ka rasta dikha sakti hai.